Laha iao zao <noise> mahita pôketra latsaky da ateriko am pôlisy agny na alefako am radio <noise> na alefakao amin'ny am tambazotry gny serasera gnagny. Fe gny porofo oe izy gny topony; da minday karatsy da teneniny agnamiko aby oe ino aby gny raha tanatin'ny pôketra io ao.